Igberiyo iyo ede jo rie ede jo je rie na ma te kpo obo ewho ogbe koyeho eve wha be ro nya ere omo teovo o te ta no osia na me bi gbe ke owha na koye ho igberiyo omote na a ye ze osegbe oni rie o te whu no o je whu no a teze nya se ba aye jo ote be yore aya a o bi je whu no o te tolo omai rie ote kpobo ewho o te ta ke ababa no o gwolo wha uzuo ke o te ta ke no ene whe re wha uzuo na ahwo no o sai fa oto uzuo nama no me wha na oya me re reho efe akpo me kpobi ke onya nya nya ohwo ovo obe sai fa oto uzuo na ke he a te ta ahwo kpobi no o sai fa oto uzuo no omo na wha na oye a re reho efe akpo na kpobi ke fe me oro uzuo no me wha na me re ta he alese ohwo no o sai fa oto rie ke ome. oye me ke̠ ke̠ akpo̠ na kpobi otoye ate mu otoye efa, ahwo fa fa fa fa at a faha, eri a je te egbe aye na, aye ne be sa fa ha ate̠ ta kie̠ no a sa fa ofo̠ uzo na me wana? Ani ijo me sa fa oto̠ uzo na whe̠ wana ha, oto̠ uzo na no whe̠ wana e̠re̠ a re tai? Ano̠ owarie kpo̠bi no uje owhe were sai lu ako̠ akpo̠ nara oware kpobi no uje owhe whe̠ re̠ sai ta erao̠ akpo̠ nana oware kpobi no uje owhe re sai evao akpo̠ nana, eri o̠je̠ mu eya o̠te̠ ta kio̠no ko eve̠ me̠re lu, ote̠ ta kie̠ no̠ oware kpobi whe sai lu oware kpobi whe̠ sa ta ta, e̠me kpobi whe sa ta e̠me kpobi whe sa yo yo egbe kpobi whe sa nya te ya eri ate muo eta aje̠ ta o̠ te nya o̠ te nye to̠lo̠ ukoba na ze o̠te̠ takie̠ no egbe kpobi no whe nya te evere re te owhe o te to̠lo̠ uko̠ba erere te tei ote tolo ukoba na ote nya o̠te̠ ta ke̠ ahwo na no̠ wa vie̠ he̠ me̠ omo̠ ohwo tionana eri ha eva dhe̠ owhai hi ozo̠ mu owhai hi wha te̠ be dhe̠ ko̠ ye wha bi lo une̠ no e̠gwo ri no a ta dhe̠ a te nya a je nya a te to̠lo̠ ukoba na a te fieye̠ ate fe si na wao.